Yu'u kuaka'in iso sa'a‑chi sɨkɨ‑chi pelota baske ta fut ta futbol ta iso sa'a tandɨ'ɨ randyi'i sɨkɨ‑chi cha'an‑chi chasɨkɨ‑chi pelota fut nu iñi ka u'un keta‑chi chasɨkɨ‑chi pelota fut natu'un ta'a‑chi chi'in amigu‑chi ku'un‑chi kusɨkɨ‑chi ndya kampu ndɨ'ɨ cha'an‑chi kampu ma tava‑chi ran tava‑chi ekipo‑chi u'un ta'an‑chi u'un ta'an‑chi ta minu‑chi kuakundya porteru ndɨ'ɨ chakundya‑chi porteru van kɨ'vɨ‑chi sɨkɨ‑chi kacha'a‑chi pelota ndɨ'ɨ sakana‑chi kusɨɨ‑chi nu ndɨ'ɨ sakana‑chi fut bol tandɨ'ɨ tu yukuan vachi tuku sɨkɨ‑chi baske suu‑ñi nu iñi cha'an‑chi ka u'un cha'an‑chi tava tuku‑chi ekipo‑chi sɨkɨ‑chi ta ndyaa‑chi ta'an ta'an xiin esquina cancha nduku‑chi keen‑chi pelota nama ta'an‑chi pelota sakaña ta'an‑chi pelota ta nacha‑chi ta kuu ndya ka iñu nu iñi o ndya ka uña nuu kua tyi vichin sɨkɨ kuñi iñi‑chi ta ndɨ'ɨ yukuan sɨkɨ tuku‑chi fut bol chasɨ‑chi iin kura tuku suu‑ñi tava ta'an‑chi iso ta'an <hesitation> yukú iso ta'an randyi'i kuakɨ'ɨ ta ndya ta'an‑chi xiin ta xiin ma kua'an‑chi xin cancha tandɨ'ɨ yukuan kɨ'vɨ‑chi sakaña ta'an‑chi ñi‑lo'o ñacha'a‑chi kóyo pelota ñacha'a‑chi ta randyi'i tuku chasɨkɨ‑chi cha'an‑chi maña. Makinita cha'an‑chi sɨkɨ‑chi tyi'i‑chi xu'un tyi'i‑chi kusɨɨ‑chi tava‑chi kuaketa xu'un uchi pesu kuaketa xu'un oko peso na chaa‑chi kuasata‑chi chakachi‑chi ndɨ'ɨ yukuan kuasata tuku‑chi kanina sɨkɨ‑chi chin kanika kaan‑chi minu yavi lyo'o kaan‑chi sɨkɨ‑chi kanika tyi'i‑chi kanika yoo‑chi ikɨ'vɨ sa'a kuakua'a‑chi chii randyi'i ta'an chasɨkɨ chi'in‑chi ma cha'a ta'an‑chi chii‑chi ndɨ'ɨ yukuan kicha'a tuku‑chi sakaña‑chi iyo‑chi ita'an kua'an sɨkɨ manuu yoo‑chi ichaa ta yukuan ta yukuan ku'a ta'an‑chi chii‑chi kuakutya‑chi chii‑chi ta sɨkɨ tuku‑chi chin yu'u tapadera yu'u bote kutyaa‑chi iin oo kutya ta kuatyi'i‑chi bote yu'u bote tichi oo kutya ma ta kuanduku‑chi minu yuu kuakua'a‑chi nuu ndya yu'u bote van ta indɨ'ɨ yu'u bote iketa ta isakaná‑chi randyi'i ma ta kuañi'i‑chi paleta kachi‑chi ta ndɨ'ɨ yukuan kuasata‑chi sakaná ta'an‑chi ta inka kua'an tuku‑chi sɨkɨ‑chi kuenda tɨɨn kan ndyaña ta'an‑chi chii‑chi chinu iin‑chi kuu lobo kua'an‑chi tɨɨn‑chi chi randyi'i keen‑chi randyi'i cha'ñi‑chi randyi'i sasaka‑chi tandɨ'ɨ yukuan kɨ'vɨ tuku‑chi sɨkɨ‑chi kuenda kɨ'vɨ xe'e nanduku ta'an‑chi chii‑chi indya ndɨ yɨ'ɨ‑chi randyi'i nanduku. Ikutyaa‑chi minu bote yoo‑chi ñi'í bote van ta isakaná‑chi ta kua ñɨvɨ iñi'i bote van kuasakanà ta ñɨvɨ ña iñi'i bote kuakɨ'vɨ‑chi nduku‑chi randyi'i kuatɨɨn‑chi randyi'i ndɨ'ɨ yukuan sɨkɨ‑chi kɨ'vɨ‑chi.